﻿وي نحب نخدم الفلاحة، نحب ندير <hesitation> جاردان، عندي عندي لي بلونت، عندي جاردان نوار <hesitation> نغرس نغرس <hesitation> الفلفل الطماطيش <hesitation> الفول، البصل، شويا ورد، عندنا العنب المشيمشا الله يبارك.